एके संजे रामू एक चौकीदार आपले काम करता अस्ताना तका। पोइस ठेवून एक आकृती दिसती पडली काळोख असलेलें तका। ती सावली कोन्नाची तें कोल्लेना ताण्णे उलो मारून म्होंल्ले कोण्न। आसा तोई पण कोंणें जवाब दिला नाम आनी ती सावली तोई नांच। झाली तोडेया वेलां रामून पोरोट ती सावली पोळेली आनी पोर्तून। विचारले "कोण्न रे आसा तोई कोंणें जवाब दिऊंक ना आनी ती। सावली नांच झाली रामुंक किते तोरी वाईट चल्लं हाचि कत्रि झाली। तो बसलो आनी न्हिंदपाचे नाटक कोरंक लागलो चौकीदार। न्हिदलो तें पोल्लें ति आकृती लागिं आइलि आनी रामून। सत्त <hesitation> करून तका धरलो तो एक चोर असलो।